نرجع لحياة البدو نستغل النهار للشغل والليل الراحة نستعمل الشموع ونعيش حياة بسيطة بعيدة عن ضوضاء المدينة بعيد عن عن الضوضاء كل ما يكون في هدوء كل ما يكون الدنيا معرت ما اقصر